मोर् जानल केकके नाम यी हैं। चकलेट केक, ब्ल्याक फरेस्ट केक, बटरस्कोच केक, रेड वेल्वेट केक, भनिला केक, स्ट्रबेरी केक, म्यांगो केक, रसमलाई केक, रेन्बो केक, किटक्याट केक, पाईनएप्पल केक, ब्लुबेरी केक, क्यरेमल केक, मिक्सफ्रुट केक, ओरिओ केक, टुटीफ्रुटी केक, चिज केक, आईस्क्रिम केक, गुलाबजामुन केक, आदि हैं।